Ma löüdse üte kaardi, koh pääl näütäs, et üte väikese saarõkõsõ pääl om väega suur aarõq. A ma ei saaq sinnäq saarõlõ kuiki kohalõ, mul jo olõ-õiq määnestki loodsikut.